اكيد طبعا هفضل القدره على التحكم فى احلامى لان دا هيساعدنى ان انا احقق اى حاجه نفسى فيها و بتمناها فالمستقبل زى مثلا ان انا اخد اعفاء من الجيش وزى مثلا ان انا اشتغل الوظيفه اللى انا بحبها او اتجوز الانسانه اللى انا بحبها فا اكيد طبعا هفضل دا <hesitation> كله طبعا فا دا هيساعدنى كمان ان انا اكون حياه حلوه جدا فالمستقيل